والله أجول لك أول شي خلي عندك شبكة علاقات قوية يعني حتى لو ما جدرت إنك تاخذ وظيفة مباشرة يعني جرب إنك تتطوع في مجال تخصصك أو إنك تتدرب في شركة يعني ممكن هذا يوفر لك فرصة مستقبلية كمان يحاول تطور مهارات إنك تعلم التعليم الذاتي يعني دورات أونلاين online مشان ترفع من فرصك.